A dipend, dipend da la, da tui güst e logich che l'acua frisant al a ün aut güst da l'acua natürala, però a ie i pro e i contro, pro e contro perché l'acua frizanta, la roba gazà, al e nen ch'a faza tan bin al al fizich, natüral, s'al e bun-a perché no